بالنسبا ليا نحبوتا نتحكم في أحلامي, على خاطر إذا كنا نقدر نتحكم في أحلامي, نعيش تجارب باهيا بارشا, في عالم الخيال, ونستمتع بحاجات مننجمش نعملها ونعيشها في الواقع, الاحلام الخاصا بيا تعطيني حريا كبيرا وراحا نفسيا, أما باش نتحكم في أحلام الناس الآخرين, ممكن يكون عنده تأثيرات مش باهيا برشا, ولأفكارهم ومشاعرهم, وتخليهم يعيشوا حاجات مش باهيا,